طبعا لو فزت باليانصيب اول حاجة حعملها امشي استشير لي محامي ولا مختص قانوني زول <noise> بيعرف القانون ده كويس <noise> يعني، عشان <hesitation> حسب الانا سمعته و ال- <hesitation> انا فاهمو حتى القروش البتربحها في اليانصيب عليها ضرايب ف- دي اول حاجة حاعملها، <hesitation> اطلع الضرايب دي و اعرف الصافي لي شنو و بعد داك كده يادوب ممكن انا ابدا استعمل القروش دي، بعد ما اتأكد انو كل شي تمام، فاول حاجة حاعملها على الاغلب اشتري بيت و بعد داك الباقي ده حاحاول استثمره بشكل كويس و <hesitation> احاول بس اكل منو و مهما يعني كانت القروش كتيرة ما بتخسر انت بانك تستثمر فيها و تزيدها، ف- <hesitation> انا ممكن انتظر و بعد داك على حسب الامور بتمشي كيف، امكن ابدأ اصرف القروش دي، لكن ما عندي خطط كده حاليا محتاجة ال- مليون دولار ولا قروش جنونية.